والله نتمنى نرجع للتاريخ لبعيد برشا, عصر الأنبياء, عصر الرسل, عصر ال <hesitation> البدايا معناها, كيفاش خاطر برشا حاجات غامضا في التاريخ, برشا حاجات منعرفوهمش, <hesitation> ماذا بيان معناها كان جيت عايشا بالحق في ال- في الوقت هذاكا بالظبط <hesitation> ن- برشا حاجات كانوا أوضح, وخير برشا من تو.